സര്കര ജനര സുരക്ശതേ മല്പുന്ദു നൈഥി കഥേ। സുസ്സമ്സ്രുത സമജോന് നിര്മന മല്പുന സോന്ത। ബേഹവിഓരു അനുശ്കന മല്പുന പന്ദേ। <hesitation> ഏഥോ സര്കരലു ജന കുന്ജി സ്വതന്ത്ര ബോദു നൈഥി। കഥേ അഗു <hesitation> കനുനു ഹിദിഥ ഉന്ദു। <hesitation> ഭുക്ക ഗോവേര്ന്മേന്തു ഗു സമജിക। സുരക്ശതേ ഇമ്പോര്തന്ത അപുന്ദു പന്ദേ അപരദ। ഹിമ്സ അഛര നൈഥിക കരുനു ഥദേ മല്പര। ഭുക്ക ദ്രുഗ്സു ബുക്ക പയകരി ഛലനേ പുര। ഏകു നിജന്ത്രദ മല്പുദു ഭുക്ക അരോഗേ ബുക്ക। <hesitation> കല്ലേന പന്ദേ ധുമപന। മധ്യപന ബുക്ക വച്ചിനതിഓന അവു പുര। ഇമ്പോര്തന്ത അപുന്ദു ഭുക്ക സമഥോലനേ ഇപുദ। അപുന്ദു ഭദവരി സ്രിമന്ത ഇരുവന്ഛപുര ഇത്ജൈത്।